Ya de dzigah st´zin tuhbi gunáhc yin nin núhu tuhbi guihdxin nahpa guhun garatih desde rzíyih chin gabahan luh gudzéhe lóluh guinabha chxipaluh lóho dhxiózaa. guhunñih compañu yíc, gadubi dxí, lo que chxídzi nin gahca guhunlu tzíninluh ay ca´gahanluh ay cah dzóbah yóhobaluh, gunlun chehes teheluh gaculuh. sha´bal, gaculh sueterluh gaculh chxí chxí chehesteluh guicah tabahluh ñáhaaluh, guireh luh didzí yúhu, chiopa chohnna gudzéhe lóluh chxí chxí gi chéhe bigaluh. ruá lavadero buehen en primer lugar, muer baño riáha bwín chin gabiah gariluh guidxibi nahaluh, guidxibih gidxibih ruáluh, guidxibih, chinchalóh guidxibih ruáluh. guidxibih, guicáhaluh shñí´yinluh cuhulun láhan cubetah, bah dzéheluh mulín gadzinlu láhan mulin gudishirabah shñi´yihluh, guh náhan tuhbi kilu guh náhan chipa kilu. lo que chxídzi nin dze néhelun chxí chxí naharabah lóhluh tantuchxí gubishín, náh cuéluh mue´yihn gudiluhun gadshá par dxiéhetuh shñi´yic luh, si bueh lác bwín. ríh lóho mulin cola guhunluh, si buel ay bwín pues que bueno láhac, directo riadxáha shñi´yic luh láhan chxí si bues dzúhu tuh bwínin núhu gatiáhan nahpa yíc gabuehgaluh. shcobah bah tin gutiah gabah shcobuinluh gahca néebah yíc, o núh vueltah lác tuhbi lazáyin luh ah tuhbi shmahyílh ah tuhbi chxíudxa lazáh cercalu dzée. Ah luh rdzohbah ruidhxídhxiluh, o ay ruhu bwín dídzibah, ahluh racanegabah rdíaha shcobuinbah, nichxí náha rialuh mulin, chin gabiah gariluh rua shtéheluh muerdotih. gudzuluh shcubetahl dziéhe ay shñi´yiluh biehtulah, cueluh cobah déh lóh shtéheluh dzibah yáhga lóho déh dzíbah dzíyih guidxibih lóho dziyih, chúhun giúh. chuhún chxí chxí guicáh bwelah dsháhan dzíyih, gudzi gudziatéheluh lóho shchxídziluh nahpa chxíbilun chxí chxí guguchiluh shcobahluh, ya que yíc lha shcobahluh. bichilah rualuh ay catáha sdzíyiluh, chxí chxí gabiah gariluh en lo que cuedzaluh guitáhan en lo que cuedzaluh chxí chxí, guhunluh café, porque porque núhu shpuib ndxíuh. bwín ca´ stóhobah ah bah chéhestec ah bah dziée gaubah per ah de ser náhala cafe ah de ser núhu vueltah dzizbah táha gah dzíyih, nahpa gahca café, guidxáha mas núhun. bidza´h yin, guidxá ha o buel mas tuhbi dxobah dhxínin ruhun bwín, núhu vueltah ay riobah shí guiguíhn bwín, niglah mas tuhbi dzitah buidxin ruhulac rabah lóhoo dzíyih. tin nichxí náha arbah cabuehedza shpwín dxhíuluhnraabah riastéhe gaú, chalóho chéhe stéhebah gaúbah gushí rinbah guéhbah shcafébah rucáha gunáhc shguéhtabah bah. dzéherabah dáhan o bah dzéherabah tzín, entonces chin garáh shcobalagah gunáhc ba´cáha stóholuh lac rah bwín dzíeh gaú lah gahbah guiguín lac gah luh lo que chxidzi nin. rúhun dhxióoza ayudar lac bwín shguinbah. Pero ca´h stóhobah lac bwín dzieh gaúbah chalóho gaú bwín láha shtrashtabah guidia lac gah guidxibin chehedxáhan lavadero, chéhe dxáhan o chalóho chxíbi lagal trashta. lac la´dxi la guirelagah guidxibih nichxí náha stzín gunáhc gutohobaluh, gudziateluh, gau shchxídhxiluh, gau shbuidxiluh, gudziateheluh gadxé tih nichxí. ah ruá xiitunluh dzié gaú, buel napal tuh bwecun buehl napaluh nahpa ruhuyanlumah nahpa ruhudiluh garatih lac mah gunáhc ay tibah descansa, ruá yídzibah porque nahpa. garatih nichxí rúhunbah chin chalóho guyáhanbah shgui´dxabah guyáhanba pues yo creo que núh vueltah mas tuhbi minuton chiopa minuton rdzohobabah rucahabah descansa, bay gudzalóhola gabah, de richxí gahca shí gualagah bah shí guiguínbah a este gudxí gahca, guh dzi dzóhobalahga cafeyin, guh dzi dzóhobalahga, guéhera la gah bah. de richxí la shñihira gah bahrdzóhobah lahga nin buihinla gahbah náyih lac gahcan guhunbah nadxí, porque nichxí náha stzín tuhbi gunáhc, gadxé tih nahpa que guhun gunáhc. ruá yúhu, gudziatéhe bah gutóhobah bah guiguínbah nichxí nah este shobligación gunáhc núhubah yíhdzibah